ntiyena ayara nu osisi nhaoma nwerieke menum maye ji kenu elebedu bia befeki nha nr num ma rumwn bezk nu oro kwukwo barbia be leru nu kam bu nha oma mereum ma bedu nomunwo ize imunwo itiyara ayera bidu kanin nu owuru nye muru nwo hari hya zinekla chimke nu nha ome omenim omzhum obu werre o nuru nwo iyezikuri nekela chiele nlaoma nhu rurum nezi oro kum nezi beya nu udo ozi lalre bar, nhanu kwbela be ojuro onre nu oboedu bea mea omekhatema si oba nha oma mrnm bezetre beyanda nnekda chnnke nu nenawe nukam bezemasica omuara ozemezilar omura aru obu nla oma menum ozila bekwe nnakarum rumum aru soru anuzezo muru akaru nu oyor banuano oma ma munu aka aru bunu odala ikale abido tu n la nue me bezea omuru aka ara mbura ah shimnza oba nlama anulye menam obanhaoua osonu onu odula elele ovu nosum no nu mohurumum nube mhum oha oma, ohamamakanu ba nu nada'm aneme ma odale nu obahi ekile nuoha azi ne wehea na badu ozi ohayezi nkari nu budu azi. ohayezimyeam ovasononu nhoma nemenum ma nyenomu nwo nnezzomunwota nromu nwo nu udo momukerc ewo nnokwuru ze oronso chinke borgozimat nhom oha ome menum ma remum baru oro okwukwo mbiabeka nu humo ka mznum elebeda zoeum bia woeumaya nu homa menum babia mazi worumeya hu ado nu horra menum nhaoma nu merum mmkpeman okpeka bera mesi kebemenu elebrere o manu omanusurum ozicaam chimdie garu memenum onegwashimasi zhendeberere.